Karazagna fagnatanjahan-tegna: Hazakazaka, Bôligna dakana, Baskety, volley, Ringby, Tenisy, Tologno, Saute à hauteur, Saute à longueur, Mandagno, Course bisikileta, Course laka.